ia, man̈ampy zen̈y amy ny fitehirizana han̈in̈y fan̈adosoana ran̈o amin̈any in̈y, fôton̈y zen̈y kôa fa misy ran̈o zen̈y raha io malaky mavitro. Fa kôa fa adoso zen̈y ranon̈y raha io zen̈y maiky zen̈y raha io dia, mba mateza elaela zen̈y, zay zen̈y fandiniako izy.